देखो सा हुकूम अपना लक्ष्य रा प्राप्ति वास्ता धैर्य रे आम भूमिका ह्वा धैर्य राख ना ऊ काई बड़ा असम फाकर नामा आसानी हो जवा हा। धैर्य राख ना ऊ ससी लोगा रो नाम होव हा और धैर्य राख ना ऊ जीवन जेना मा मदद मिला हा।